घराकडेन बार्यातलो बारो ब्रेड करपाक खातीर तेची रेसिपी सर्की फॉलो करपाक जायी, संगले तीतके इंग्रीडियेण्ट्स चो वापार करपाक जयो। तशाच रूम टेंपरेचर ब ठीकट असंक जयो, ओवरमिक्स करपाक जाईना। ब्रेड फ्लोर चो वापार करूनक जयो जेटून प्रोटीन चड आसता। इंग्रीडियेण्ट्स सर्के मेजर करून घालूनक जये। डो जो तयार आसा तो सर्को धपून दावरूनक जयो। ओवरबेक जाआवक जाईना हेची सुधा काळजी घेवक जयी आणि रिफाइंड फ्लोर चा जाग्यार होल ग्रेन चो वापार करूनक जयो कित्याक तर तो चड न्यूट्रिशस आस्ता।